Ku nende zinyama zya <hesitation> likana, lukana. Ku nende yimbwa. Yivedzanga yivedzanga active mu vudiku. Mundu yedza hango ne imbwa neisama. Inyera kata kumuluma. Libusi nalyo. Kandi livedza active vudiku, khulwa majungu. Litiraa majungu kajenda mu, mumba. Nonga linyinya linyinya nalikonanga mumbasu, vudukhu navwa, vudiku lijaga khujendaa nelikava vykulia. Henga nalala khandi enyama yavalanganga ingwe, yaani ingwe ijendaga vudiku nekhava khulia magondi kavandu, ooo esimba ejendaa vudiku nekhava khulia amagondi no tsimbusi, ne tsimbuli, nohonga kata efusi ejendaa vudiku nekhava khulia tsimbuli, magondi, nova norereyo munzu yiye vulahi vwene ne efusi yitsa khulia sungura ivetsanga active vudiku dave, sungura ivetsanga active mumbasu, yeneye mumbasu vudiku ivetsa negona, amajungu mumbasu kagoni. Vudika ketsa kunyasya vandu muumba, kenya khulia tsinguvo nende vindu vindi vyaukhane vyakhula eeh, enyama navulima singana inzofu, inzofu nelur <hesitation> mugame park ni yidza ilidzaa vyakula vya avandu mumilimi nekunyola kata yive mundu inyela kwita. Kenya enzuka noohirora widuke, ode kuva aembi nayo dave, no oenga epunda. Iti active mumbasu chigiraa vandu vatumiranga kusafira mishiko, ne ijinga misiko ku mugongo, maduma, tsiku amagaa vahila kudzia kutumilaha hango kho nende tsindi dzyosi khandi tsichenda mubulimo singana. Singana yindi varukanga valanganga inguruve, inguruve nayo handi ni active ne syakula eki, syakula nisibulaho inguruve yifwana yindwale lakini nichiele syakula ilidzaa neula vulahi nesangala ni heva active. Baas koole dza avwenavwo mbwo.